<noise> ona menako rumah tangga kan kia wakana ja loloa de aje nanga rumah tangga ibahagia wo sanang wo aman nako <noise> wo akana sala sala kan wo aman uwa nanga <hesitation> rumah tangga iaman uwa nanga hidup kurang sanang <noise> la an kia wakana jaloloa de aje nanga hidup isanang. <noise>